Ini nduọk odudu mmi edi emi <hesitation> ami <hesitation> nsidude ma mme mboñ mme ikpo owu mbo ifiọk e etibede ke ebi, nnyin̄ nkiene mbuana ke ndino item. Inyeneke usen emi <hesitation> menyeneke ɛe owu minamke. Owu emi edide owu emi Abasi odiọñde emi idem nsie menyeneke mfina, abuabuana kpukọn ine. Koro udọhọ ete ini eke edi ini nduok odudu mmi, mi oro ke udọñọ ọduk fin idem. Ndin uto ini oro ke ndu ke ma mme ikpo owu ke ebi mbip, usen ukañ emi me nkodukhọ enyene mkpo etibede ke ebi, mmo idinyem itun ino mñ, ubak ini ami nnyene mboñ akam ma mmo. Mbuana ke mbine emi ebinede ebaña eti mkpo. Siak mbine mibañake eti mkpo umukwe min do. Ndu oro nte nte ini nduok ọdudu mmi, nsaña nnyin nsie, ntie ma mme lkpo owu nnyim nkud nte idem mmo etiede, nkura oro menyoñ ufọk. <noise>